دي أعتقد من أكتر ال <hesitation> المواضيع اللي هيا ممكن فيها نقاش طويل لكن <hesitation> هو صعب لكن هو ممكن ، يعني ليه ليه لأ ؟! ممكن يتحقق عن طريق الحوار والتفاهم ما بين الثقافات وإن احنا نحاول نعزز العدالة والمساواة ، ممكن نقترب من السلام على الرغم من إن أنا شايفه إن هو فكرة صعبة